குளிர் மற்றும் உலர் இடம் ஒரு சரக்கறை அல்லது ஒரு ஸ்டோர்ரூம் போன்ற குளிர், உலர்ந்த இடத்தில் வெங்காயத்தை சேமிக்கவும். அதிக ஈரப்பதம் உள்ள பகுதிகளில், ஈரப்பதமூட்டியைப் பயன்படுத்துவதைக் கவனியுங்கள். காற்றோட்டம் கண்ணி பைகள், கூடைகள் அல்லது துளையிடப்பட்ட கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தி நல்ல காற்று சுழற்சியை உறுதி செய்யவும். இது ஈரப்பதம் குவிவதைத் தடுக்கிறது, இது அச்சு மற்றும் கெட்டுப்போவதற்கு வழிவகுக்கும்